Pues ko'o yë wi'itpujëp yë, yë este jëyëjpë je wi'it jedu në-nëwi'indemäp, këx yajxokëp këxë, ya nakoya najk të këx yajxokë manytë dëkënyëp xë'ët's nabopnäp këxë, para que jadun tëkënyëp este jedun pujpë, nakoya najk të këx xë'ët's yajnäbotyë manytë dëkënyëp jedun je pop'pë este kuxät'sëbyë, ku xa'ax xa'axtyëp axtä nëkxë je te'ek kyëx myënak nakoya tekpë dun kyëx manak nayjtë, nakoya du wat's në myanajpë, manytë në nëwi'indemäp, tëkënyëp nëwi'indemnë pues este, të je du të je du wi'i je du wyat'snë, ahora si nëkoyë dun wi'it este, jadun este najtyë dun tëm këx nëwi'indemë, pues nëkxët's je yepnë.